Quinni, tutti li lingui partennu di la lingua siciliana. Facèmulu educatamenti cu l’italianu, àrabu, francisi, ngrisi, spagnolu, purtughisi, catalanu, bascu, brètuni, cèlticu, tidiscu, irlandisi, svidisi, danisi, nurviggisi, russu, pulaccu.